<noise> Fu san bɔta ti fu dikɛ nasaa zugɔ la di'e fu kurega ti di ga'arɛ ŋwana gee ka gubele gubele ti fu dikɛ sɛgelɛ, fu ni dikɛ la nasaa zugɔ la ti ba yi'ira iron la. A san dɛna la mina n tuni la bugum ti fu laŋɛ bugum la dikɛ n figelɛ bini, ŋmɛregɛ di ti di tulegɛ. Tulegerɛ la de la di tulegɛ se'em n makɛ ma'a kan nyɛ kurega la basɛ, ti fu nyaa dikɛ kurega la nyaa maalɛ biŋe suŋɔ ti fu yɛregɛ dikɛ fuzanɛ pagelɛ, bii dikɛ fuo yɛregɛ pagelɛ ti di da kubera, ti fu nyaa di'ira iron la kurega la zuo ti tuulega la basɛ ti di ga'ata suŋa suŋa. Di san le dɛna la iron sɛka ka tuni la bugum, fu wan dikɛ saana kelum iŋɛ di puan ti bugum bɔna bini, ti di tulegɛ ti fu di'ira.